Anao zen̈y koa fa te handeha Amy firen̈ana firenena araiky, anao aminjay ty hangataka vizà, voalohany akendriky zen̈y mila mahazo. <hesitation> Ino ma izy in̈y? Mila ikendrô amy tany andihanan̈a akendriky zen̈y ny antony dianao an̈y; na anao hianatra na anao hiasa na anao handeha handeha han̈ano vakansy. Karà zen̈y.